واي يا معود، صدقني ترى الطيران من أءمن وسائل النقل. إذ تبي ارتاح نام جبل- إذ تبي ترتاح نام جبل الرحلة، وخذ شي يلهيك مثل كتاب أو فيلم، أو خذ القرآن معك، وتجدر تقرأ قرق- قرآن.